Aami ateeny ebuyom ara okpo lo, amen aami na buru bhol ami idi ezoor no deghian gha, obel bho aami ukar utulan ikanya to ologhi ami para degho ani obhobh, no olobhir oony, ezo ke bol olobhir oony kabhia ani- obhobh ezo bho ilobhir awuny ne tughom araani obho olo ineghe dio tologhi ezoor den ezo ede araani bho eko ikiilan io bla buu ulom eedi, mezo no kiom yogh zeedi no kol okpo eedi nedighi bho inedio, den ezo kezo bho ana ani obhobh kana abal ilom ana karughom olom onuma ara okpo oh ana namiin aten davo olobhir oony kedio ana na tugha molo ana ka loghom kaghol ti ilom omula oghi oghol olom ma oh, osuga aami ulegha soseny oh sesenyina belemaan zami kezo bho olom bho ekona ekpe ne zodi na mo mula na oru to onuma kezo, bho ani odi odeghe oghol kua, ani okpo ibha bho aami udighi ku beleman zami, modeghe pezo olo obol. Oten ugei obol oghi asukul esi ituugh aar bho adighi kami ara kol kua bho keghe ana umaar unon uki tonum no oki ezoor ne ezoor ukar uki me tuugha bho moyiin amem eedi nekar eki te egbe eny epu zezoor, ezoor esi ituugha bho ezoor utuugho ezoor to osi dio tesi bho eedi idi bho kedio eedi ne gbeeny epo zezoor, den pa ana omin omiin ogho ibha ana atuom maar miituugha pa ana oten ugei ooy ta aghudum bho pa arooy onogho onuma moghiilan <hesitation> ituugha, amem esi olo ogir arue, ateeny osi ituugha. Ana amaar aghi mesi. Ituugha bho, ana ta loghom no seghe zina <hesitation> bo okpo otu te enaan, tute, amem ana ughi to tu de enaan aneghe mo moon obuom odi bkos aami, ami ooy oio amemalilei mo okpe tenaan mii kanyi bo kamen kanen olo aaami naburul blool aami udi, amem ezoor urol dalade pizoo no oheghee okpo tenaan inezo enaan na gir na nogho rooy eneghe mogh. Okpulughu enaan, inon okpo ezoor nokanan ogha ni miide amem eko po okpo olo igbolamon ebhubh te ezira obho ughol anaizuria, aar obho adighi bho keghe bkos ezo bho obobho ne teliom ezira bho, agtule eedi ne telio ezira, eedi nadighi molo. Eedi na ra awuny eedi be nemiin edian na le ezira aru uvekulom umiin median nole, kedio pa amen tasi namen obho to pam zeedi o loghom tagada bho, ezira uto eedi naloor irue dio eghi, keedi teetu ibirogh ari wiri wiri ikpoki odegho ghom zira apinogh ezira odua nan tema ebele nebhugh eki ta ebhugh, eguanogh odigh kere kere okpo, ibho eena edigh aami arol dalade pirzoor edighi ekua onogho eena, kedio ezoor totu oseghe moomo izele emu ezoor edigh ezo bho eedi no tugh bho ineghe dio, so ono ibha bha po okpo lo aami aghi meesi oblodio te esi olo aami naraburu blol idi, ezoor noliki gha ni modeghe ikanya ezoor mo kanongh gha mei ikany ebuyom amen aleaer akar obh ikanan obho memute gha miikanya bho, ikanan olobhir oony na ani obhobh. Ezo bho ana umutiom be naan uti modeghion usoore, pana omiin ezo ilobhir aawuny ne kanan nezuani malaka eedi araani bhu ne kanan nezuani malaka eedi but aami naliki gha mogba agei onogho awuny molo eedi ke eloghom meesi obho eedi edighi na piom obho eken ke ze bho ani- bhebh ekona ana ani obhobh eko laghu na masi olo ana na digh na piom, iloghom bkos amem oh kal alaka bho iloghom, o ughol ami udighi ni ma piom pa ilom irue dio emara <hesitation> amen obho li suppose oghar annan pa amem bho maten po ekima or o, po oru ugai aghu dum oghi ta ghisigh ipa ibam obho aani uteeny odeghe ologh tezo aami naburublol ami neliki mo deghe ta amem olo ezoor urol dalade mogbor orol odeghion obho pi iban ibha bho aami udeghe umutiom bho. Unogho zina.